I have about fourteen cousins and those cousins they live far from one another some people live in ganta, some people live in sanniquelle some people live to lougatou some people in karnplay some people in dualay and some people in gblodialay so those places are far from one another so and in each of ley area like for example in karnplay I have abor four- five to lougatou I have abor three sanniquelle abor two monrovia two and dah how ley list go on, so what I do is not really like every time I go to meet them when there's holiday ley one dah is not major like christmas and new year and july twenty- six or august twenty- four <hesitation> like november twenty- nine like dah william v. S tubman birthday I use it to tra <hesitation> to travel to ley interior to speak to them even unifications day, may fourteen I also use it to go ley orda <hesitation> you know side to speak to ley cousins and something when god help me with money I try to send small thing to ley parents so they can geh recess and food for them because I'm one of their big brothers for my sib <hesitation> my siblings for my sisters my brothers dem and all those kinda tin so and you know dah liberia so dah fourteen cousins I have